L’Arabia Saudita è un paisi unni li tradizioni islàmichi sunniti abbràzzanu ogni aspettu di la vita: di la religiuni a la liggi, di la moda a li festi. La danza tradizionali Ardha, cu spati e tammuri, è sìmbolu di orgogghiu e unità. La Mecca è lu cori spirituali di miliuni di fidili musulmani.